اكتر ارياضة انحبها ونجيدها جدا يمكن هي رياضة الاسكوات. انا من فترة ابقيت ننزل تطبيقات ونتابع فيديوهات عن رياضة الاسكوات لان دي انسب رياضة نقدر نشتغلها ونمارسها في البيت، حتى بقل الإمكانيات. الرياضة دي أصلا وبتخلي الانسان شكله حلو للجسم وبتحافظ على اللياقة البدنية وبتقوي العظام والعضلات. فأنا اتعلمت الرياضة دي ي البيت.